Gerooɗe kannje no ɗe kollirta yiɗde maaje woni, no ɗe ngi'iri <hesitation> jowmiije, a taway kannje maa ɗe ndilloway e ɗe ndogga e ɗe tokka-mo <hesitation> e ɗe mboya, <hesitation> a nanay bana e ɗe kurkita, e ɗe tokka-mo. <hesitation> Walaa bana to no o hokka-ɗe <hesitation> nyaamndu bana gawri, bana butaali e ko nanndi non. So a taway to o dilliri fuu e ɗe nyaara e ɗe tokka-mo. To o fahri ɗoo ɗonmaa ɗe nyaara ɗe tokka-mo.